Ni kundukwe ka ma besa vandu weshinda wekya kyavo besa samwa wo hau vakaenda wakanira foo. wakaniemba wafo w akakobi wafo besa yase shinduli fanya ma findofingi wakama wakaoura